Ndër sëmundjet urdënar tek qentë janë infeksionet e veshit, displazia e ufi, speçjalmendi në racat të madha, dhe sëmundjet e zemrës. Është e rëndësishme të bëhen kontrolle të rregullta veterinare për të monitoruar dhe trajtuar ktò gjendje.